Aia satria e raha rehetrarehetra mety miovaova, mizaka anao ha hoe lalako zato isanzato igny da matoky iaho, da sy misy koa gn'amignany nefa defa izay ka, da misy raiky sinitry sy lalanao e fa da anao avao zany mamono heritreritry hoe a gne lalako igny efa ampy.